Le fil dentaire zany igny fangalà <hesitation> miditsy agnatignatiny agny kokoa lafa maningotsy nify a, tsara zany iha mampiasa an'igny koa satria misy koa tay nify io tsy afaky ny borosy nify mbo tsy afaky ny cure dent igny de ampiasainao igny fil dentaire kelikely igny songirinao amin'igny zany de miala aby am'zay zay loto tavela ao.